Edhe lopt e dhitë munen mi i njoft njerzt, e sidomos pronarin e tyne. Kta munen mi njoft prej zonit ose me pamje, domethon’ munen me pa kogja larg edhe n’atë moment vijnë tu vrapu te pronari. Përndryshe te dy kafsht jon kafsh shum’ t’dashtuna edhe kta e shprehin me fërkim ndaj trupit.